लाल रंग मेरा ख़तर ऊर्जा अरु उत्साह कू प्रतीक छाया। जब मेरे लाल रंग ते देखदु तब मिले प्यार जुनून और ताकत कू एहसास होंदु। यु रंग अक्सर ध्यान नकरसित क्रदु और मेटे प्रेरिट करदु। साथ ही ला रंग त्यौहार और खुशियों सी भी जुड़ूं हों दु छ, जनवरी की दिवाली या क्रिसमस। ये रंग की चमक या गहरा ई हमेंसा मेते साकारात्मक क्रडी या मुझे माजी जोस्स भर दी छा।